احب اتحجى عن التغذية انا يعني ايه مسوية ابحاث في التغذية يعني احب ابحث اشوف فيديوات اسمع دكاتره مفيدين ايه بعد ان انا ضعفت كنت متينة وضعفت يعني عندي تجربة سابقة فأنصح فيها عايلتي ايه ربعي صديقاتي جذي يعني ان شي مفيد